إنسانة واقعية جداً جداً بعيدة عن الخيال والكذب إنسانة عملية تحب عملها وتحب النشاط وتحب أن تكون دائماً <hesitation> في المستويات العالية للنجاح تسير دائماً بخطوات ثابتة لا تهتم لكلام الناس ولا للتجارب الفاشلة.